ग्रीस की पाक शैली दुनिया भर में अपनी स्वादिष्टता स्वास्थ्य और पारंपरिक व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। यह खाने की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और इनमें आज की स्वाद हुआ पोषण में दिखाने को मिलत है। ग्रीक खाना विभिन्न प्रकार की ताजगी से भरी सामग्री विशेष मसालों को उपयोग करके तैयार करो जात है। प्रमुख विशेषताएँ होत हैं जैसे जैतून को तेल ग्रीक की व्यंजनों में जैतून को तेल एक प्रमुख सामग्री होत है। जो खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए और साथ ही इसे स्वस्थ भी बनाने के लिए योग्य होत है। ताजगी और स्थानीयता बनाने के लिए उठे ग्रीक खाना ताजगी से भरी सामग्री जैसे फल हो गए, सब्जियाँ हो गईं, मछली हो गई जगली बूटियों का उपयोग करत है। ग्रीक व्यंजनों से विभिन्न प्रकार की सामग्री और पका के लैन विविधताओं को प्रयोग करत है। जो हर क्षेत्र में अपनी खासियत को दर्शात है। ग्रीक आहार से अक्सर आहार का उदाहरण मानो जता है। जो हृदय के लिए फायदमंद और पोषण से भरपूर होत है।